Minka fayhunde mi anda e histoire polonŋe, mi meeɗayi jamgude hala mun. Ko mbiimi duu fu mi haalan hen fu, mi wiyan pene en. Jooni non neɗɗo waawi lanndanaade ɗun caggal jooni. Wallaa ƴeewii dow <hesitation> enternet.